Na ca- mara- carana tosi mannasu manuq pammula-mulanna narekko purani igere manuq e, laoni tu bissai nappa purani ribissai ipattamani ri lalenna oringnge. Inasu <hesitation> ri lalenna uwai- uwai pellade na ori- ilalenna <hesitation> oringnge itajengngi makkuro estengnga jang atau telluppulo menneq, narapi sia rede. Ko redeni uwaina, berarti manasuni nanrena anunna aga senna <hesitation> manuq na. Na sementara rekeng mattajeng kiq manasu manuq na, yebburengngi bumbu. na ko engka manenni bumbu-bumbunna bangsana ladang, merica, <hesitation> bangsana <hesitation> la- lasuna pute lasuna cella, pejje, <hesitation> kecaq atau lokiq taroi ladang <hesitation> wedding mato. Jadi yenaro rekeng <hesitation> nappa ku purani manasu iteppanni ri lalenna panguttu- <hesitation> ri lalenna oringnge. Na ifasicampuruq maneng itaro- itajeng si <hesitation> makkuro sitengnga jang <hesitation> narapi <hesitation> metti atau narapi mat- mattemmeq ri lalenna maneng erodo manuq e onnaq na narekko <hesitation> narapini wettunna sitengnga jang Ipe- ipaletteq onronni ri paccongenna atau atau <hesitation> ri fenne de atau ri mangkoq e <hesitation> akku mapecaq-pecaq ni sebelumna erodo narekko mapecaq-pecaq ni <hesitation> ero manuq pura nasu de berarti manasuni asenna nappa paletteq ri <hesitation> penne de atau ri accuangenna ma- atau mangkoq e. He makkerodo carana <hesitation> biasanna tawwede mannasu manuq, <hesitation> jadi yemaneng naro rekeng <hesitation> cara-carana mappammula <hesitation> purana ibissai narapi <hesitation> manasu.